hei Geir.
nynorsk.
ja det er jo ditt yndlingsfag.
nei ikke akkurat var litt plagsomt på skolen men nå i dag så har vi en gjest som kanskje kan bidra i hvert fall til å snu den holdningsskuta som både jeg og mange andre kanskje sitter litt langt inne med den her nynorsken da.

ja det er han Øystein Vangsnes.

han kommer fra ei vidundelig vakker fruktbygd i Sogn og Fjordane Leikanger og det kan vi høre på dialekten, eller kan vi det Øystein?
ja eg veit ikkje kanskje det er litt vanskeleg å høyre det.

har du en til dialekt å by på?
ja eg har ein annan å by på som kjem der ifrå då ifrå Sogn ja og det er den eg skal bruka her hadde eg tenkt.
veldig bra.
det er veldig bra.
flott at du er her først nynorsk du har forska på tospråklighet vi skal komme litt tilbake til det og om det gjør barn smartere. nynorsk gjør det barn smartere?
det blir vel altfor enkelt å seie at dei blir smartare av å lære nynorsk eller ha det som opplæringsmål. me ser at nynorskbarn har oppfører seg litt annleis på ein måte som kanskje er til fordel for dei då. det verkar sånn. det er i alle fall vi ser nokon effektar av å komma frå eit nynorskområde.
og hvorfor det altså hvorfor skulle det ha noen effekt da?
nei altså me må kanskje begynne eit ein annan plass og snakka om at dei siste ti åra so har dei gjort veldig mykje forsking på tospråklege i meir tradisjonell forstand då og dette med å kunna to språk og voksa opp med to språk. der altså ein har har ein meir psykologisk innfallsvinkel og ser på den kognitive utviklinga altso korleis deira mentale kapasitet då utviklar seg. og det som er med nynorskbarn er at for å for å bruka det uttykket då er at dei lærer òg samtidig bokmål slik at dei lærer då to dei to norske språka kan du sei . og då kan ein stilla spørsmålet skulle det gi noko av dei same effektane som du ser med tospråklege elles?

det er jo same språket. offisielt sett så blir det ofte omtalt som det same språket.
ja kan man skille de? kan man si at nynorsk og bokmål er to forskjellige språk?
eg kan jo spørje Geir då altså. du når du skal skriva nynorsk så må du jo passa på at det blir annleis enn bokmålet.
ja det er i hvert fall et par ord sånn som kjærlighet og alle spørreordene det husker jeg hvert fall og så er det noen noen sånn der ja mye endinger som går litt i ball.
nettopp endingar så det er eit anna det er eit anna system, eller det er i alle fall andre endingar.

og då er det jo to forskjellige kva skal me seie boksar for nynorsk og bokmål i hjernen då og det er jo det ein som meistra begge to må halde styr på. og jo tidlegare ein lærer seg å meistra dette her, jo meir internalisert kan me seie det blir då i hjernen. og det det ein tenker innanfor tospråklegheitsforskinga er at det er den her kva skal me seie det det å skilja mellom dei to språka då i hjernen som og vekslinga mellom dei to boksane det er det som som gir nokre effektar på andre område som ikkje har noko med språk å gjera.
ja for at Norge er jo helt jeg synes det er jeg vet ikke om det er mange andre land i verden som har så stor variasjon av dialekter sånn som det vi har. pleier å når jeg kommer jeg snakker med svensker eller noen sånne eller andre utlendinger og sånn som som synes det er vanskelig å skjønne enkelte dialekter sier jeg bare ok. så man kan jo ta som et eksempel ordet for jeg og bare følge norgeskartet nedover som starter med jeg og som går via jeg og jeg og jeg og jeg og meg og jeg og tilbake til jeg . og det er sånn det er en så en sånn voldsom variasjon. så er det sånn at nynorsk da blir et sånn superspråk hvor du ser de effektene, eller er det egentlig bare for at du har valgt ut akkurat det?

nei jeg bare sa det som en sånn funfact jeg.
funfact ja ja ja ja ja. nei for det fordi altso du trenger ikkje gå lenger enn til Sverige så er altso den dei tradisjonelle svenske dialektspekteret er jo mykje større enn det me har i Noreg.
sier du det?
ja og du har altso ytterpunkta i den svenske dialektfloraen kan du seie er jo so langt ifrå kvarandre at me må nesten snakka om forskjellige språk. altso dialektane i Vasterbotten og Norrbotten altso er ubegripelege.

viss du går til indre Dalarna Elvdalen so har du eit ein eit språk som er veldig annleis enn svensk ikkje forståeleg for vanlege ikkje for oss heller. sånn at me har i i den norske dialektfloraen då for å bruka det omgrepet so er me stort sett sånn at me klarar å forstår kvarandre. kanskje Setesdalsdialekt kan vere litt vanskeleg for ein del og nokon meiner trønderar òg snakkar litt vanskeleg men men altso i det store og det heile so er er me forholdsvis det det er ikkje so veldig imponerande stor dialektvariasjon i Noreg.
ok skal jeg notere det. så noterer jeg ikke bruk det på svensker i hvert fall i fremtida.

men du som du har eit anna spørsmål og det var jo dette med kvifor nynorsk er det er jo fordi at nynorsk er kodifisert og det som er korrekt i det du sa er jo at nynorsk samanfattar norske dialektar, altso det er noko som er overgripande for alle norske dialektar.

og ein kan godt seia at det det er matchar kan du seie talemålet på Østlandet i dag. der er ganske god korrelasjon då på systemnivå. men det som er viktig har vore viktig for meg er at det er jo då snakk om to kodifiserte skriftspråk altso det er altso det er laga eit skriftsspråksystem som heiter nynorsk og eit som heiter bokmål. og dette lærer folk og nokon lærer begge i praksis so lærer alle som le% har nynorsk som sitt opplæringsmål dei lærer òg bokmål. i praksis so er det ikkje alle som lærer bokmål som som har det som sitt opplæringsspråk som lærer nynorsk.

men kan du har altså dere har grepet fatt i det men dere har grepet fatt i det i forhold til ett fylke Sogn og Fjordane.
nei det er ikkje heilt sant for me me har eit utgangspunkt har vore Sogn og Fjordane og det er fordi at Sogn og Fjordane er det einaste fylket der nesten alle elevar har nynorsk som opplæringsmål i skulen. men det er likevel sånn at det er berre ein sjettedel av populasjonen av nynorskelevar som bur i Sogn og Fjordane.
men jeg tenker på at dere har stilt noen spesielle spørsmål til de elevene, altså fordi dere dere ser at elevene i Sogn og Fjordane gjør det veldig bra på på skoleundersøkelser og karakterer kompetanseundersøkelser i skolen så ser dere at de gjør det veldig bra. og så har dere en påstand testar dere en påstand som er omtrent sånn her hvis jeg har forstått dere rett at de får elevene i denne dette fylket som har nynorsk har får et fortrinn fordi de lærer disse to språkene. kan du utdype det?

ja altso igjen so må me begynne ein annan plass.

eg har vore med på eit eit ganske stort tverrfagleg forskingsprosjekt som har har sett på regionale forskjellar i skuleresultat og utgangspunktet har vore Sogn og Fjordane fordi elevane der presterer godt på nasjonale prøver. dei er eg heilt i toppen nesten like gode som i Oslo og Akershus og det som er overraskande med det med det er at dei er det til tross for at utdanningsnivået som er ein viktig faktor for korleis det går på skulen utdanningsnivået blant dei vaksne i det fylket er lågt altså det er lågare enn landsgjennomsnittet.

det er fortjent.
i Sogn og Fjordane veks opp med nynorsk som opplæringsmål. og i det større prosjektet så var det mange ulike innfallsvinklar til kvifor elevar i Sogn og Fjordane gjer det betre enn f.eks. i Nord-Trøndelag eller Aust-Agder eller Oppland som var dei andre fylka som var med.

kort fortalt så er det rett og slett at tospråklige barn altså barn med f.eks. en forelder fra hvert sitt land eller med hver sine morsmål som lærer begge to er litt sånn der men slår ut i full blomst og blir bedre enn enn sine medelever.
ja dette er jo studiar som sjølvsagt baserer seg på grupper sånn at du må jo ha visst mange med for å kunna seie noko om dette. det er jo statistikk her sant i botn. so det stemmer men det er jo det er jo ganske spesifikke evner som blir betre utvikla hos tospråklege. det går på det som i psykologien blir kalla for utøvande kontroll eller eksekutivfunksjonar altso det å styra handling planlegge handlingar kontrollera merksemd og so vidare.

så dette er nokon evner som ein iallfall vil tru er gode altså betrar føresetnader for læring då. viss desse her effektane på kognitiv utvikling er reelle so er det forventningar at det vil omsette seg i betre læring og betre skuleresultat.
men hvordan undersøker man det hos barn eller hvordan undersøke hvilke forskningsmetoder bruker dere?
ja det er ein del velkjente testar då eksperiment som som er brukt i innanfor psykologisk forsking sokalla psykometriske testar og det er ein som går tilbake til trettitalet oppkalla etter ein som heiter Stroop.

viss dei er skrivne med same farge som dei på ein måte er då blå med blått blå skrift og raud med raud skrift så er det ingen problem å å å seie dei fargane fortløpande sant. men viss du skriv orda med med ein annan farge enn enn det er so viss du skriv raud med med blått blå skrift og blå kva heiter det blekk og og raud med gul, og so vidare so er det mykje vanskelegare å lesa opp dei fargane. og grunnen til det er at du må undertrykka den lysta du har til å lesa det som står og det går på eksekutivfunksjonar altså utøvande kontroll. du må liksom undertrykka den automatiserte evna du har til å lesa for å kunne utføre den oppgåva. so det er eitt eksempel på på ein sånn test då og det finst andre også. so me i det her prosjektet i vårt delprosjekt so so lagar me eit sånt lite testbatteri som det heiter med tre fire testar.

og so testa me fyrsteklassingar og femteklassingar og åttandeklassingar for å sjå om det var nokon forskjellar. og hypotesen var at fyrsteklassingane skulle oppføre seg likt altso ingen forskjell og so skulle ein sjå ein effekt då i femte og åttande trinn fordi ein då har hatt mange år med skriftspråkstimulering på skulen. altso førsteklassingane les kan jo ikkje lesa og skriva. me vi hadde 100 barn ifrå i fyrste klasse i for nynorsk 100 for bokmål og so hadde me jo ca. 40 femteklassingar og og 100 åttendeklassingar for kvart språk då. so det er ganske bra mange individ som er med då.
og resultatet.

det var forskjellar på femte og særleg på åttande trinn, men forskjellane gjaldt ikkje nøyaktigheit, altså dei det var like mykje rett og feil på dei oppgåvene dei fekk men det var ein forskjell på responstid. og det ein veit ifrå tospråksforsking er at typisk så er tospråklege kjappare men i vårt tilfelle so var det bokmålselevane som var kjappare.
sier du det?
so me fekk altso motsett resultat av det me forventa.
nei .
og det er jo alltid spennande.
og jeg er jo ikke forsker men det høres så irriterende ut.

det er ja det det kan du seie men det er òg veldig spennande fordi då har du eg må jo gå litt meir inn i materien då.
nyvinning.
før desse her åttendeklassingane so hadde me òg individdata for nasjonale prøvar i då lesing rekning og engelsk.

og då skulle ein forventa at dei som var raske då på testane våre òg ville ha gode resultat på dei nasjonale prøvane. og dei som var treige skulle ha dårlegare resultat og sånn var det ikkje.

der var det ein sånn korrelasjon at dei som var raske på testane våre dei var òg hadde gode resultat. men for nynorsksgruppa so var det ingen slik korrelasjon so at det var ingen samanheng mellom korleis dei gjorde på våre testar og korleis dei gjorde det på nasjonale prøvar. faktisk var det sånn at når du samanlikna dei to gruppene då og nasjonale prøvane så var nynorskelevane betre i matematikk enn bokmålselevane.
men hva forteller dette?
det fortel eller ein mogleg eit mogleg resultat som me då meiner me har har her er at det er ikkje nokon ulempe for nynorskelevane og vere litt treigare.

det er ikkje noka ulempe for dei. snarare tvert imot kan det verke som det er ein fordel for dei at dei har ein annan type responsstil det er utvikla ein annan type responsstil som potensielt då er fordelaktig.

ja faktisk rett og slett og det er litt overraskande men men likevel veldig spanande.
ja ja ja.
utrulig spennende. hva synes du om den aggressive debattholdninga som har vært de siste årene mot nynorsk i skolen?
det er nok mindre og mindre strid altso. eg trur at når me ser over altso tek eit langt perspektiv på det so so er det meir og meir toleranse for for den situasjonen og mange ser og fordelane med det og eller iallfall at det ikkje er noko problem . altso eg berre minner om at i i 1913 då når Det norske teateret opna med førestilling av Jeppe på berget på nynorsk var det jo gateslagsmål i i Oslo. altso det var tusenvis av folk som som slåst i gatene. og for eit par år sidan so var det jo Jeppe blei jo sett opp på på Hålogaland teater på med nordnorsk dialekt og såg me noko slagsmål i Storgata då sant og me har lært oss å bli tolerante overfor språk. so er spørsmålet er me det overfor andre språk som ikkje er norsk og eg trur kanskje at me har ein ein liten styrke samanlikna med andre land ved at me har hatt den eigne striden då som har vore sant han har vore ganske kva er termen altso mild.
og jeg jeg lurer på om vi om vi har nok informasjon ut i samfunnet om godene ved tospråklighet om om vi om mange nok vet hva gevinsten er.
nei eg trur aldri det kan bli nok for so vidt og so nokon gonger blir eg litt oppgitt.
det hørte jeg på volumet økte litt når vi snakket om det her i stad så det er ingen tvil om at du er engasjert i det da.
ja ja nei men det er jo noko eg må berre fortsetta å jobba for altso.
hvordan blir man opptatt hvordan inspireres man til å bli lingvist? hvordan var din vei inn i lingvistikken?
ja det sei det altså eg eg må nok har hatt ein interesse for språk frå ganske tidleg av men altso ein ting var jo at eg som fireåring flytta eg frå Sogn til til ein drabantby utanfor Oslo. så eg budde nokon år av livet på Austlandet og eg bytta dialekt når eg kom dit. men eg hugsar spesielt ein situasjon mens vi budde på på Austlandet det var radioen som sto på det var nyheiter og far mi høyrde på nyheitene og so etter dei norske nyheitene so kom det Oddasat altso nyheitene på samisk. og då skrudde han av då so sa eg nei ikkje skru av eg vil høyra . og det det det har eg jo tenkt på etterpå at ja eg likte å høyra på samisk då sjølv om eg ikkje skjønte eit kvekk.

ja eg synes det var fasinerande.
husker du hva det var med det? har du et minne om det?
nei det hugsar eg ikkje. eg hugsar berre at det var eg likte å høyre det som var framand då. og so i tenåra òg så var eg jo merka jo eg var jo litt interessert i språk altso eg var på interrail i Europa og tykte det var spanande med italiensk og so vidare. og so ja begynte eg på universitetet på eg kunne ha begynt med akvakultur men eg valde språk på på på Universitetet i Bergen då ja.
hva det er jo en altså det er jo nesten sånn her et siste spørsmål på lista for oss som skal få gjester i studio og snakke om forskning.

for oss spesifikt i Noreg so kan det jo vere eit bidrag til heile den debatten om våre altso vårt språkmangfald då og dei to norske språka og synet på det og verdien av det. og kanskje kan det ogso bidra til at òg bokmålselevar får meir nynorsk og ein betre form for nynorskopplæring slik at dei ogso kan få ta del i nokon av desse her godane.
ja.
det er ikke det er ikke noe rart at han fikk formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet i tjuetolv.

og så har vi lært i dag at Ivar Aasen var også i Troms fylke.

han var i Tromsø i august 1851 nokon varme sommardagar.
herlig yes yes. Øystein Vangsnes 1000 hjertelig takk for at du brukte tid i lag med oss her i dag.
takk.
takk for at eg fekk koma.

her deler vi teasere, episoder og moro fra . vi blir også veldig glad om dere abonnerer på podkasten via Soundcloud iTunes eller andre podkastkanaler.